أشتغل حوالي أربعين ساعة في الأسبوع يعني من الأحد إلى الخميس، أما بالنسبة للإجازات فأخذ تقريبًا من عشرة إلى خمسة عشر يوم في السنة، أحب أستغل الإجازات في السفر مع الأهل أو إني أروح أماكن جديدة، وفي بعض الأحيان أرتاح في البيت أشوف أفلام وأجعد مع رواياتي المميزة.